هأبقى عايز إن أنا أعيش في منطقة يعني <hesitation> في عالم ميكونش فيه كوارث طبيعية أكتر <hesitation> لأن الكوارث الطبيعية لما بتحصل بتبقى مؤلمة لكن الجريمة ممكن نتحكم فيها إحنا كبشر، فإحنا لو <hesitation> يعني <hesitation> الكوارث اختفت ده يخفف ألم كبير جداً.